Al e ëmpurtant chë t'faze pi d'esercisi fisich përché a të fa bin a la salütte, a të cunven marcé, andé ën muntagna, andé curi, andé nué, deve fe cualcoza për ta salütte, al e veramènt ëmpurtant